Nda talung ni mu si nda nip lami bi mu lame nkaus me ntayit ndeunat nmudat nep chjijiñbat nep juay gantayat y ya gantai be ya nda ltu kuaskat mas bali miau ntay nop jui pe si nda jui mang naung mu pagas jui mu nda lantaung ever ksau mang nda nda kilo ya kuiji kueje para nda nep kañki ya kuiji pa ntai nda ki talung bi mas kabau nda lame ndeung ast ke gantay bijiy ya nda latu nda latu kueje bi mu kueje nda lantip xiñjiy pa ke gatu ya nda ma stapal kante ma stasa stakuap ru gampiyp y statilp ru nduk kueje nda nip naung bi ya nda stalejep ru gampiyp meje biu nik njeus ya ma statit pedazos ksau nalejeng ki pedazos lo ke nalejeng mu biu ki talung ni laiau nda ntit nda 10 pedazos sku laljit de ru ndujuy nda stajust de ru ndujuy y ru raxi ndu si landaung u lanjiñk. Ndu ya labuieut ya numas biu nik njeus ya lanjeus bi mu ya kun ru kit liyet ndu mu kada quien nda pedazo pa kada le y ya si ltalip nep mas diñyiay papas u ru ki datua ya mas gulejen mas ya kualp stakat ya mas guaung y lankalp game bi ya layiajaung ya biu kañki nda njap ya nup kjuande riat jut si ndaja danua si lame dapay ya meje stakualp ya kle xchja guaung ya biu talung laji mandeu ni kle laui nup kjuande ntjaung ni kle laui ni mas xiñkjiang ni nip kabau ta ni juay ta nda laji lump ni mas kabau ta ni mas matse nenip te naun riat ixiejimp me xikijimbit mas ndruun jui ata y nda mas lanjes mas cambau y ru guiljiaunt mas jui ata ndu mas nkiejenat.